देखो सा हुकूम अडी बात हा के एक सप्ताह मा एक पौँधा ना डाली पानी डाल नो पड्डा पौधा जला नीं और बन्नी ग्रोट अच्छा उ होवा हा। एणा पौधा ना पानी र साता साता कठ बड़ी देव नोहव जाका उ बन महीना कदे नीं लागा और पौधा ना धूप रीई बे बौत जरूरत रवा हा।